woo won dhibb dhegi dhawodh annan yedhe dhubinen khuninen dhekhii ball dhawodh annan yedhe afadhali Naamm dhekhe balli dhawoth ithaaa maaan balli woanin dhawodh wonn anin fedhuu won dhurah bolli won anin fedhu lamesithenen ball itigamadha onnith tinen hagamadhee dhuathan boli dhurah fedha boli pesanen inamaa lippa won ghudio hamaa ghamachuuu inamaa ghudio dhawotha aminen woom jirtuu ishin